Estee äjtyä ntäjko' nä'ijtyajutät platu mesyajpaptät, je tendidota'mpä mespatä ane'kota, mespatä jejtzye wa'ktyä nkä'su empanada, uy onditota'mpä mespa tason mespatät caldo'kota, wa'ktyät wa'ktyän nkä'su äjtyä ngaldo, y ijtu mas mäjata'mpä también y mespatät jete mäjata'mpä anekota' o cuandotät ntzäkpa tamalito jetyomtyät nkä'spa mäjata'mpä platu'oji, nä'ijtutät platu de de cristal, nä'ijtutät este de de pasta mesyajpaptät, ijtu mäjapä, ijtu kämanhta'mpä, ijtu tazonh, y tambien desechable mespatät pero por ocacionh cuando algun convivo ja'ktyän ntzäjku, wa'ktyät mesu desechable, mespatät wa'kutyä reparatitzäjk comida, repartitzäjku panh en algun rezo, tu'myajpa äjtyä familia wa'kutyät kä'yoyu, entonce por ocasionhtität mespa desechable, je mastä mespapä jenä jentyät nä'itpa listu wa'kutyät mesu, conforme näntät mesu levantatzäkpatät, ijtyaju de todo tamaño mesyajpaptä täjkoj, mäjata'mpä platon tambien mespaptät jete cuando tiempo de cuaresma, cuandotät jumpya pescado o nkäspatät este biste ja'supä por que tambien nkä'spatät ja'supä jete nkojtapyatä un lado 'yensalada y un lado je ja'supä sis entonce mäjata'mpä platutät mespa äjtyä äjtyät'kota y äjtyä familia'kota.